<noise> <hesitation> kama <noise> kama wikikite pakilundi aua pakivoko, <noise> ndibidi uve utoledo ulonde ulonde idawa jamu ijapolini, ulonde idawa ijapolini ukuti dawa japolini jilimumumo. <noise> Utola upata upata upata upata upata! <noise> ubandika ubandika nikitambala ufunga kabisa <noise> i- idawa ula mpaka jingile paki paki kyejeki ibava jejivava sana dawi jejivava sana. <noise> Ungafunge utama wutama wutama ila pakilo wuna weru ummana vikutamile sivi, une ukwaku kuta kisati ikitambala kila, undyakilina jejunge, alimie namwene, avia alimie, ikatumia dawa udi jimanyire, tena twahumile kwilila, aka valimile itebile likumbulu. Lino twiwuja ivetivile ilikumbu likata une dawa ndilinajo a- andukile, akata ujume jidawa njao tena ikada nawukada, ndirye dawa uju wkadie ijo jijo, ati amuna, <noise> ndikatole une dawa ila ndikasuma, ndikajava, ndikajunde jawile ndakapata ndakapata, ndikabandika pakikongo'o pala. Lina akanza ukundika liono ikikongwe kiliu jiva pakilo, akanza ukunduka une, atie ndilimavi ndilimavi ndiuje? une ndiukujavila vuti andilimavi? haya bwana. Kwakweli ipaka akapona, <hesitation> akanza ukunsukuru akangi ukuta nyi ndikakudukike vuvuli, ndikakubedalie dawa wile, kumbe idawa wila nonu, iwomba imbombo. Tizo une haya, bwana kama kama uponile haya mwalimi, <hesitation> kam uponile bwana mwalimi, tisie ine haya wiluka sila.